Itlar asosan bir birlari bilan tovushlar yani xurish g'ingshish va tana tili yani dumini likkillatish va tanasini likkillatish va undan tashqari hidlash orqali aloqa qilishadi.